شو باش تخدم صوندويتش ، سي سامبل ، ترفد مورصو تاع خبز ، تحله بالخدمي ، تطلي فيه الفرماج في اللول ، عاود تزيدله شوي فريت ، تقلي فيوند هاشي عاود تحطها فيه و تزيدله لي صوص ، مايوناز كاتشوب ، صوص بيكونط ، صاديبون نتا و غو تاعك ، و ادا تانيك تبغي السلاط تزيدله واحد المورصو تاع سلاط و شوي طوماطيش